Ivôlaña karazan-doko koa isika enanik'ity foty, manga, maintso, mena maïnty, mavo, <hesitation> volomparasy, volontsôkôlaha, volon-daveno, volom-boasary, etsetraetsetra.